भाषा के जरिया हमन अपन विचार केकरो जग पहुचा सकत ही। ओकर विचार जान भी सकत ही। अपन विचार के सुधार भी सकत ही ओर केकरो अउ। के विचार भी सुधार सकत ही। अगर ओकर में कोनो गलती होही तो।